amtan woo inamaa khetif iyyo hariyaa khanke wolin olla siyedhe ama wolin isha iseni yedhe kaam dhurah fudhethanen anin worr kiyaa dhurah fudhedha hariyan dhufetheni wol llakisiteni bayya woli hingethenu ammo worr kankeee Naam khanke bayya hamtuu wolin dheteni dhub won akasisun sunnif cholea naaam hariyaa Naam jabba hamaa bayya wolin gheteni won sunif cholea Naam akasithii wolin olaah